Ahuwéna hara gapoor aw bémundum ubaj maal mun ubojéén, uliis ma jaraam ufaak nujool kindi uŋa farasi miin uwuhéén gapoor gagu jambi gapori giyiit bu fatiya ñé daan uliis mé gapori gogu nétaam gulakohé, nubalé balé go.